नक्तिफ् मप् ब गूग्ले मप् अल्पत्तमन् हुम बेभौ कत ओतेको कुजन् करुन् कुनु एक् बिपतोर् हुम केन हुमे सहकलग भेह्तमोन् हेइ गूग्ले मप् ए तुम्ह ओतेको अय परिब करुन् तुम्हि कुन्तु देख तस कोत् जब कुन्तु देखे दे जब, कुन्तु रस्त दे जब तुम्हि हेकिनि होकोले किनि उपलब्ध हेइ मप् अर् जोइते अर् तुम्ह ए मप् ए जि कुन थै तुम्हि जो जि कुन हुम एत जोन् जि कुन देख तुम्हि कुन् किनि तस केने दोरे जब कुन् किनि केने के गोले कोत् होबि धब तुम्हि हेकिनि बबो परिब जर् जोइते तुम्ह ए मप् ए अजि बत्तमन् हुम हकोनो <hesitation> तुम्हि सिनिरुपो जेक तुम्ह हतो मोथे ते तुम्हि सबोले परिब अरो जबोले परिब अरो हेकिनि होबि धब जोन होइसे बत्तमन् हुम इन्तेर्नेत् उप् मैथम जोइते जर् जो गर तुम्हि अय मप् अर् जोइते तुम्हि हकोलु किनि देख तुम्हि हकोलु किनि कमत् तुम्हि अग् बहिसो बोले होबि धब जोन होबो जर् बपे ए मप् ए अति उर्त पुनो भुमिक अपलन् गोर्सि, ए मप् ए बिये बो जर् बपे हकोलु हुम ज ते ए मप् ए ज तेस्तो होइ होन सो गैसे अरो धल् अहुमदोर् अग् गोर्सि।